<hesitation> Na nehco teju nanovivan quehetah, quehetah nochi noquititapouah ixtivilotl quitlapovah ixtevilotl quehetah se hora ome hora yeyi hora entonces yeh quimaca quitusqueh ya tlahtlahyoua ya cohxcochisneniquih maquisivica maquisivica nanoh niquita canah quieman tlen necuelita tli quisa tli quisa ompa cachi nicuilita quemeh ictusquih de pelota mauiltia najan neca non nicuilita oncan di pilota naniquita ino ya ocachi nicuilitah uan noxvivan quihetah quitusqueh coconiemeh nochi no tocotzitzih quihitah coconieve pero noiuqui sa niquimiluia maquitacan omi hora ta yeyi hora ca igual macucheco porqui siqui tonali yosqui isviela tlacamo ajuerza tachiya ajuerza tachiya tonces noiuqui inon ixtivilotl san nanquimaca maquitacon se hora ome hora hasta yeyi hora cachi acmo niquincavilis tla camo yehuan noyiuqui amo tlahtlayiya para nose in tonali oc cochih oc cochi acmo tlachiya uo acmo yavi esviela naja niquita ocachi niccualita tosqueh tlen maviltiah ica peluta uan niquita quemeh pohmocacah pohmomacah quemeh di guierra de guierra niqueta yen nonon naja ocachi nicualita beno niquita quen oquixtecac pero nili hasta quen popieua hasta pohtlami goco niquita amo tlin niccualeta amo tlen quisa ipa ixtivilotl ocachi cuali nicsevia, nicsevia o nicuchi pero tla yitlah quisticac uan neh niccualitah neh niquita ta queh confiorme pieua hasta conforme tlami tepitzin pero niccualita quemah maviltia de pelota nicuilita inon naniquitzticac pohmovilita tlen aca yayaj pero tlen amo nicvilita nicseuia o nicochi, nicochi porque noyeh nimo nimodesvelaroua ocse tonali naja nitequititu o tlu canah gamo amo nitlachiya ca tlaniesi neh nicochi porque nisiyavi pero co quisa yec ixtivilotl neh niquitzticah niquita hasta copieua hasta cohtlami uan ya ca tlac nicsevia uan ya nicochih.